Misy maro karazagna biby a miaigna ambaninà tany, hankagna, sibiloka, angigika, akandoroka dia igny avy akeo manjary ampandy fa ny angigika ndraika zany a de karazagna kandoroka madinika mi koa, afaka miaigna agnaty tany akagny izy dia velona karaha ziabiziaby io de zany maro karazany biby a miaigna agnaty tany.